Kam dëgjuar çë po shpërngulesh në një qytet të ri... si ndihesh për këtë? Duhet të jetë një përzierje emocionesh dhe nervozizmi. A e ke filluar të paketosh o të eksplorosh lagjen ku do të jetosh?